Ën can cuand al e cuntent ch'a völ fete le feste a t'sauta ados opüre a cur ën mes a le gambe, a bugia la cua e pöi niente e pöi sai pa a võl fese purté ën gir, a völ a völ, cumuncue a völ giöghi, a völ fe veddi chë chiel al e cuntent e a völ sempre giöghe cun ti përché ses ën padrun ecesiunal ecco